हमना घरमे कसरत जरला से निमन जिम जाइके खोजम। काहेसे जिम जाके उजना हमर सब बडिके एउटा एउटा मतलब हिस्सा के हमर पूरा मतलब कसरत होअजाइये । जिममे समान सब रहैये । सामा न सब रहैये तेनर रहैये सब किसो बताइये है हदिके कैसे कसरत होइये । है हदिके कैसे कसरत होइये। है हदिके कैसे मजबुत करेके चाहिँ । है देह कैसे फुलि कह्के । सब देहके एक्सेरसाईश होइये । घरमे करला से किसो ताह न चली । एउटा उहे इउतुब देखके थाह चली। अपना से तन्का देहके प्रोब्लम भि होजैये । केक्रो से सरसलाह लेके कसरत करेके चाहिँ । सरसलाह लेके कसरत करला से बडिमे बेसि समस्या न आइ आ निमन्से । अपने तन्दरुस्त भि मस्त भि रहम उहे लागि हरदम से जिम जायेके चाहिँ जिम गेला से देह अछा बनैये । आ निमन थाउ मे आजाइये । उहेलागि जिम हरेक आदमि के जायेके चाहिँ घरमे कसरत करला से निमन जिम मे जायेके चाहिँ ।